Tet cere bu njëkk danga daan indi gerte bi yéen yéen xale yi dangeen ko dëbb di lay di dëbb di lay di dëbb di lay ba mu jeex tàq fekk machine bi ko war am am na ñu yóbbu si machine nga taal nga suusal, soo ko suusalee ba mu suus nga yekk ñu sotti ci machine bi, machine bi da koy def nii nga def nii diw gaa ngi sottiku ba mu set wecc mu def ràkkal comme xogg ni wogg bu rëy ràkkal daal di sotiiwaat si gën gi dëbbaat ko ba mu tooy ñu suusalaat ko, bu ñu ko suusaa ba pare yekkaat yóbbuwaat ko si machine kooku nag mooy nekk ra- bu paree foofu nag mooy nekk lim bu mujj, da koy nal diwlin bi ba mu jeex tàkk mu ne la pare na waa. dañ ko def de ba tey jii, gisuma ko sax waaye dégg naa ko te lekk naa ko itam bene bi waa. Tur bi itam gis naa ko fi ñu dëkk, danañ ko dëbb di xentu di dënn di xentu di xentu ba mu jeex tàkk ñu teg ko si cin bi da koo togg doo ko doo ko xam ci biir ñeex bi nga waas sa jën nga dugal ko si, doo togg doo am ñekk ñeex bi nga teggi, dangay xool ne comme diwlin waaw ñu wal ko nu ñu koy def ñun.